هعرف السياح على مدينة إسطنبول هاخدهم ميدان تقسيم و ده اشهر ميدان في إسطنبول اكتر مكان زحمة بسبب ان السياح من كل الأماكن بتيجي فيه لأنه فيه اغلب ممم المطاعم و الحاجات التركية و هخليهم يأكلوا الشاورما التركي لان هي اشهر أكلة شعبية هناك تركيا مشهورة بيها كمان هخليهم يشوفوا برج الفتاة و كوبري البسفور لان ده مشهور دايما في المسلسلات <hesitation> هخليهم يتصوروا عنده